إذا أنا مرشدة سياحية بعرف السياح على الجيزة، يعني أكثر شيء كده يجي في بالي الأهرامات، يعني هذا بر جداً كبير، وفيني أهرامات كده كبيرة، وشوف يعني من آلاف السنين وهي محتفظة بشكلها، شكل ال يعني الجمال كده، وهي تتحرك جداً رائعة يعني هذا اللي بجوله.